सामन्यतया कुकुर हरु माइ धेकिने स्वाथ्य समस्या भण्या छाला सम्भन्धि रोग भयो, कपाल झड्या भयो, खाना नरुच्या, घाउ पाक्ने भयो, यो सब रोग धेकिनुको कारण चाइ अलिकति कुकुर फोरफार तिर बडि हिट्या हुनाले, जे पायो तेइ खाने हुनाले इसा समस्या चाइ बडी धेकिनानु ।